L'annu dumila e diciottu fu l’annu di li matrimoni unni tanti di li me' cucini si maritaru. Ci foru tanti festi e fistina duranti la stati e fu un annu chinu di divertimentu. Quannu pensu a st'annu, pensu a li cuntintizzi di li pirsuni. Speru ca un annu comu a chissu vegna spissu nni la me vita pi purtari tanta felicità.